Ny fombafomba <hesitation> f- paikady fanaova mofo zany maro karazany, ataontsika hoe mofo traka izay endasy amin'ny alalan'ny menaky. De misy koa gâteau atao agnaty lafaoro; de misy koa ataontsika hoe mofo kida, asia kida i de bôkeo endasy am'menaky koa. de misy koa ataontsika hoe mofo voanio izay atambatsy amin'igny lafariny igny de asianao atody de asianao ranom-boanio de zay mahavezo hoe mofo voanio na misy koa mofo atody.